Maopopo auʻaneʻi i nā moʻolelo aiʻole na lahaʻole o Amelika? ʻO na moʻo aʻu i maopopo ai ka hana o amelika ʻoe na mea maʻamau e like me ka lā hoʻomaikaʻi, kalikimaka, mahakihi hou. o keia mau moʻo hoʻolauleʻa kakou me ka ʻohana, no ka la hoʻomaikaʻi hele wau i ka hale a kaʻu makuahine, no ka mea o na mea ana e kuke ai no ka ʻohana he maikaʻi loa a ʻano, o kaʻu punahele ʻoia no ka stuffing, ʻaʻole kuke kahi e like meia. a no ka la kalikimaka hele hou wau i ka hale a koʻu makuahine no ka mea, nui na makana no koʻu keiki ʻekolu, a hele mai kaʻu kaikuaʻana me kaʻu kaikinane i ka hale a kaʻu makuahine me ka lakou mau keiki pū, noho makou apau i waho a nanea me kekahi, hana i na paʻani nona keiki me na makua. A no ka makahiki hou, aia nui na pahupahu mai na hale likeʻole, noho wau i waho a nanea i na kanaka e pahupahu nei.